<hesitation> Karazana lasy zao e, <hesitation> misy e lasy mandeha tagnana fanapahana kakazo, misy koa le helihely fanapahana vy, de misy koa amina orinasa regny efa misy lasy le <hesitation> mandeha <hesitation> machine, fagnapahagna kakazo na koa hoe fanapahana aluminum na koa hoe fanapahana vy koa.